هي من الأفضل كتعلق لوحه في الحيط متكونش وحدك، باش كاش واحد نتايا كتضرب مسمار في الحيط وراك رايح تعلق هاذيك لوحه، لازم دايما يكون واحد معاك و يشوف إذا راهي مايله و لا مشي مايله، <hesitation> كيشوفها مالبعيد هو يقولك <hesitation> زيد طلع شويا و لا زيد هبط شويا، حتى تلقاها مستويه <hesitation> تماك <hesitation> تعلقها في مسمار في الحيط أكيد، و الحيط لازم يكون بلاتر مايكونش سيمان و لا، حتى و إذا كان سيمان تقدر تبارفوريه، بصح أحيانا يعني كتعلق لوحه متكونش وحدك باش متجيكش مايله.